Ana jeyaa e mbaaka ɓiɓɓe Alserii, so aɗa naata misiida ittaa paɗe maa walla so aɗe jooɗoo e daago maa so aɗe nabba tappi walla so aɗe ñaama mbiyaa bismillaahi. <hesitation> Wee kulle fuu kiiseteeɗe jonkaa e mbaakaaji maɓɓe. <hesitation> Sabi ɗee jaale alsilaamaaku non yaata.